Anjara asan'ny fanabeazana amin'ny famolavolana fiarahamonina, <hesitation> akeo le hoe fifankatiavana, fihavanana de fifanajana, fanabeazana zany a, agnatin'ny fanabeazana no hamolavolana ny fiarahamonina hoe izao a le mety atao a, zao fagnajana misy a, kely magnaja ny lehibe a, fomba fiarahabana, resaka fifankatiavana de resaka firaisan-kina hoe zao no tokony atao mba sy ho hisy le anle fanakavahana mban'ny fanilikilihana.